To <noise> lallai pramawo mba nyigu man leh adwi pra wu ma ningya nyina a dwi kadda ku yoko yi ninwo nye yi tenu we jedi tu ba yi moroni nuwa muwa ning nye ba sekuwai jeedi tu gangu pna kasi lallai. chika yoko jordu yi murdin yoko yito iya jendi tu kangi ti yi muyi yi anda yi tenuwe tibak ba chwi jama yi ligame ding yo a pna to jendi tu yi yi jei, a gwala yiro yi sauki a bongo morongu chika jendi tina yi cikan tengu you nyangu juma tengu you nyangu nyangu juma ka bayi po nyinguwai a miringu mako kino yi kasangya kene kayi yandi kokuma yi tuyoni anda yi nungya wura keni kayi jokonga wure keni yi bengya bayi techa kenyiri ka yi techi kenyiri se yi suka nere ba muwati a gursai tunda dangyadi jendi yirtina mwa- mwa tna kala wino Yo danga yiri tibak ka nwo ba anda nuwa ba tenuwe jeendi ti yo yi kasgu tina yi kasuwa kene ba ningya chika inkaso kene baninga cika dubu kwab sur nuwo kan suki kan suki dubu kwab surnuwo sai in ange kon tenuwei jaa bina jor du kingi ma yi kowe a pwi ka yi kowei yi kasaba wandi all yiri tu yi techiyi tonei bayi morongo ka yi kasayi tunda twi nyangu lummoi yi ta nyinou yi mwatangya ka yi mwtangya lei kayi bengya dama mer mima yo ma kogi se yi de yi nyi nurba pnaka ning wure dina wa ba dillo yir jeendi yi jee yo yi yi cikiambu se kugu jeendi jeendi ti yi morondi tek tibak to jabo jor dikin kuma ligame kuma kai benga lei waka pi no sekanyiri a bonga all tu no dili kai bengai wuna cegu kin bu dilo all kurai wuna a a bu dilo yalgare, wuna a a bu kasa kakani, wuna a a cewei kin no ba teno bajimpi daga lummo, wukunge cewei kin no ba kasa kege, wukun cewei kin no ba kasa yalgare. Oh kayi sindi seu yi suwara tu nuwa morono kwang kwang a miragu to tono a a ko kumayi dilo yo yalgarwi yo wundu you tibak a a ko kuma kame goma wdedimawa ma techina kokuma jor di kingi ma techa yi kakkandi, lka techi ko ku mer dwiibiri techwa a dwi ali bo, ka bu dili bu jee, amma jor dikinma lawukingma nobukinga kopu dill ali kala rop ba dilo tina ba dilo tina domin kowa baje to gaagu you kasgu amma chiuka mi yako chika mi a mirgu laamu kadda ku in ningu ka nuwa be ngyai dama yo ti girai ti girai a bongo yuru twi jama bati duk jordu jama nyingu to dangyandi yiri fa a yawwa cika dingin ka no nin jeendi tina kama che min mo ma jee altwi ne ma torwei, kama torne kama torne ma jee wei alii, yo ding ma jee wei alii, yo ding ma yi suguatina ali tina a tina alii lyi nyingi tibak yi jee yi wanangya yamba amma nobu kanga cika kun chegu ko kabenga lapnou kobu ywai a a noba pra wu raayi yo wance makasi to no alli. Kowa ba che alltu gangu yoi kasgi so bo nuwa bu ning yibo bongo yiru bo nuwa bu ningi yi to yika to nuwa bu yi dumbirwa nuwa bu ya dumbirw pnaka yaku tinduwe tendi sekangu ka no dil tibak tu nuwa nyaingai nuwa ba dillo nuwa ba jee, yoko chika yo bawu kangi a pna ma gwal pwau nio kobu goma siyawa ti yi moron pna tibak twi jama tek jama yi ligame ka kwei ka ya jama ne ma kasa ligame ka ya ligame ma kasa jama ding ma nyinga ma jee- jeendi lamou kuma chika nyang jumaa ku ma chegu ko kayi yandi bayan yi kasa jama yiwa yi bengya lei ywai <noise> ma nyingu wei chika yo ligame we bo yi nuwa bu pna ma nyingo pwi lummo ma nying kin a dillo a chugu ko kuma a a a pukangya a dina jor ma nyinguwai a buka ner wukan tenu wei bare kam lanlai noba jeetina kafun nan mwan ba biya amma na goro pigu lamangya lei yi dere yi nyi nuwa amma a nuwa bu bna ya danga toi. Oh jama bu yi chegu bo abongo yiru to tu grai moh totu yimu yiru nyangu jumma to nyang ku lummo wo pna nem yi yo yi tarwai nyinor yi kasa kene yu anda yi tenuwe ku yi tenuwe yi bengya yi tono mer yo dangyou di yir tu gra a ningwa a nwo bu kanga nmma na uwa bu kinga ywayi ya chika pma ba tenwe pna pran burpmai ba pra dangandi bur pmai ai wane reni yi kasa chaka yi bengya bai momoro cha ner wu kinge puwei chegu kin a tu yoko yi ningu wei cha memakon tengu jabo yi yanda yi kasa goma siyawa banyina na yi benga yitono yi kasa jabwi don bai waku jendi bu kanga kuma cewei kin a a gomasiyawa bo fa ya tayire domin ka ner ar wurai ya tar ner kwang kwang wang ner ya pu ningu wura yitono amma ka twi jama kaje jama tibak ma amin mayardo nyangu ma jogu wura tibak bure nagu gunuw, majoguwaurau bure gunuw kaga mayardi nyangu don toti mame yi tonouu amma nobu kanga kopu prang bur pmai, bu kanga ba techa dwi kin a a ba teno gomasiyawa bwi don pna ba ba waki jendi don nyangu kikangu tibak amma yo apna bu duwa tiyi cikanga tengu twi jama, kuma kai benga lei tibak noba cayir mwane to ra ayi yire wu pna jirai.